harriya wwou hiisheini won tun <hesitation> bahati hamtua yaani bekinnnaf won akanatan hindanfine sahanintun lafum dotte harkasa sibafette bahati hamtuan laf bute wwou hiisheini dub rale hinsodatini hin rifetinii anen <hesitation> hadarge ishia bahati hamtua wwou ana hiisheini atin <hesitation> comfortable tum tai wwou hinsodatinni hin rifetini anannean hinlipini wontun maana bahatum hamtua guyyum ishiat gee rale fudedi wwou hiisheinii anaishi hisheinii.